आरिया भी अलग-अलग हवे जैसे इंजीनियरिंग में आरिया हिकाड़े जैसे एक फिटिंग आरी हवे जिकी लोह कटवा में काम में लिया करे। और एक तणे आरी हवे जिकी लकड़ा कटवा में काम आवे। अनमे अलग-अलग आरिया रा अलग-अलग दांत आयी काई में छोटा हवे काई में वड़ा दांता हवे। वणा रा हिसाब हुवे काम में लेया करे।